איין אלטע און <hesitation> עס- איין- איין דיזערט וואס- א- א עסן וואס מ'עסט, איין דיזערט איז קאמפאוט, מ'נעמט פרוכט <hesitation> ס'איז א טראדישענעל אלטע זאך, מ'נעמט פרוכט מ'קאכט עס אויף פאר שעות, און מ'עסט עס אזוי.